اكيد لازم نفحص الفرامل اهم شي عشان نتجنب الحوادث، ونفحص كمان <hesitation> السيارة او الدراجة النارية، <hesitation> استعملت كم كيلو متر، لانه كمان حيفرق، نفحص كمان الموتور اذا في <hesitation> لازم له صيانة، اذا ناقصه اي شي عشان نكون محافظين على سلامتنا.